Ny fomba fagnia saosy vinaigrette ame salady zashy izy io <hesitation> tapitapaha eky a tongolo da voatapatakignao a tongolo igny afaka asignao sakarivo avao koa raha ohatry hoe tia tia sakarivo agnao, asiagnao menaka izy, asiagnao vinaigre a, zany agnarany zay izy ka saosyvinaigrette zay, asia vinaigre izy, asiagnao menaka avao asiagnao sira izy, da asiagnao poavra mba ahasarasara anazy, zay zashy e saosyvinaigrette.